<noise> एबे सेम्फुका काम सदियोसे कहाँबाही जौत एबे उहे देउन मुणिमा लगावके केसवमा लगावके । एबे केसवमा उअ खोरइ खुनिया हमरा सेम्फु लगोसहुन उ सेम्फु काम केसवके डउल बनवोके अबे मुणिमा रुशी फरल हतइ जौ उ रुशी भगावोके । हसे केसवा झरइ ओरइ हसइ जौ उ फेरी रोक्सिय सेम्फुवा । एबे उहो सेम्फु फेरी एनुने किसिमका हसइन्त । कुनुहु केसवा नम्हर बनावे वाला सेम्फु हसइ कुनुहु केसवा <hesitation> झर्ली रोकेवाल सेम्फु हसइ । एबे कुनुह एबे रुशी फरल बिलावके सेम्फु हसइ उहे सेम्फु जम्मा सेम्फु चै हमरा उहे देउन कही केसवमा मुणिमा लगोसहु ।